Ta ku titata xekuidadona'a ja kuaá tiuku ku ja luchi ja luchi xekuidado ña'a ko axiiniindo ko otiudadna ja luchi ku ja kaaxixi nde'eaxi la'a ja vaaxi ja kuaá tiuku ko ña'a di'inanuun ja luchi jiaa xekuidadoña'ando.